आज क दौर लोग पुराना दौर लुखूं से ज्यादा यात्रा करदन। जू अछु भी ह्वे सकदू बुर भी। अछू इनी की लोग यात्रा मां अपडी सांस्कृतिक बारे मा जाण सकदा। बुरू इनकी ज्यादा यात्रा कन मा पर्यावरण प्रदूषण फैलदू लोग कई प्रकार संसाधनों का प्रयोग कैरी गंदगी फैलादन।